زما په نظر که ماهیان په یخچال کې ا، ا یخک سي یعنې کنګل سي ا نو د هغه په یخچال کې د سالم پاتې کیدلو یا هم بې ضرره پاتې کیدلو د پاره ا، ا ډير وخت پورې کیدای سي پاتې سي څې معمولاً له دو میاشتو تر درییو میاشتو پورې یا شپیته، اویا ورځو پورې کولای سو اټکل کو.